Onyi, epa, eta. einyin, eiro, eiri, arapa, aratar, aranyi, egu, tsionyi. tsiepa, tsieta, tsienyi. tsiera, tsieri, tsarapa, tsiarata, tsiaranyi, ishie, ishie atonyi, isie atiepa, ishie-atieta, ishie-atienyin, ishie-atiero, ishie-ateiri, ishie atiarapa, ishie-atiarata, ishie-ateirnyi, ishie-atiugu, ishie-ategu-ationyi, ishie-ategu-atiepa, ishie-ategu-atieta, ishie-atiegu-ateinyin, ishie-atiegu-atiero, ishie-ategu-ateiri, ishie-atiegu-atiarapa, ishie-ategu-atiara ta ishie-ategu-ataranyi. mmzi epa, mzi-epa-atie-onyi, mzi-epa-atienyin, mzi-epa-atiero, mzi-apa-atieri, mzi-epa-atiarapa, mzi-epa-atiarata. Mzi-epa-atiaranyi, mzi-epa-atiegu, mziepa-atiegu-atieonyi, mzi-epa-tegu-atiepa mzi-epa-atiegu-atieta, mzi-epa-atiegu atienyi, mzi-epa-atiegu-atiero, mzi-tpa-atiegu-atieri, mzi-epa-atiegu-atiearapa, mzi-epa-ategu-atiearata, mzi-epa-ategu-atiearanyin, mzi-epa-ategu-atiegu Mzi-eta, mzi-eta-atieonyi, mzi-eta-atiepa, mzi-eta-atienyin, mzi-eta-atiero mzi-eta-atieri, mzi-eta-atiearanyi, mzi-eta-atiearata, mzi-eta-atiegu, mzi-eta-atieanyin, mzi-eta-atiegu, mzi-eta-atiegu-atieanyin, mzi-eta-atiegu-atiepa, mzi-eta-atiegu-atieta. mzi-eta-atiegu-atienyin, mzi-eta-ategu-atiero, mzi-eta-ategu-atieri, mzi-eta-ategu-atiearapa, mzi-eta-ategu-atieratar mzi-epa-ategu-atiearanyin, mzi-eta, mzi-eta-atieonyi, mzi-eta-atiepa, mzi-eta-atieta, mzi-eta-atienyin, mzi-eta-atieno, mzi-eta-atieri, mzi-eta-atierapa, mzi-ate-atienapa, mzi-eta-atiearata, mzi-eta-atiera-nyin, mzi-enyin, mzi-enyin-atienyi, mzi-enyin-atiepa, mzi-enyin-atieta, mzi-enying-atieri. nyin, mzi-enyin-atiero, mzi-enying-ateiri, mzi-enyin-atiearapa. mzi-enyin-atierata, mzi-enyin-atiearanyin, mzi-enzin-atiegu, mzi-enyin-atiegu-atieonyi. mzi-enyin-atie mzi-enyin-atiegu-atiepa, mzi-enyin-atiegu atieta, mzi-enyin-atiegu-atienyin, mzi-enyin-atiegu-atiero, mzi-enyin-atiegu